إذا كان عندي ثلاث ساعات في انتظار الحافلة، أبدأ أول شئ بلعب ألعاب على هاتفي؛ الألعاب تخلي الوجت يمشي بسرعة، وأستمتع بالتحديات، بعدين إذا كنت جائع أبحث عن كافيه أو محل أكل قريب و أشرب جهوة أو أكل سناك خفيف ،بعدين استخدم الوجت لكتابة أفكاري في دفتر أو اسجل أهدافي؛ الكتابة تساعدني اركز على الأشياء التي أبغي أسويها في المستقبل، وتكون طريجة لتمضية الوجت.